<noise> Adriakô, Adikisô, <noise> Kalaporsa, Kankantô, <noise> Karbônada, Kazioela. <noise> Laha handeha a Sily anao da reo anisan'ny <noise> sakafo nentim-paharaza amindreo agny.